oyi ro oma dɛ mu dessert tete nɛ abɛ yɛrɛma wo anɛ mi changer mu a <hesitation> oyi ju leburu ɲu lemuru a uwa na a bishi a ɲana a uwa vɛrɛ ou bien bol o yo ɲu ma tete mu suani a vɛ jɛ boisson nɛ a va usine na a bera ra uwa uwa uwa to mu cunu wo mana kwa oyi ju mixer tete dron yan vɛwa bia yi mi o se han vɛwa leburu ou bien man'oro o omu ho mixer ri a a a'o ni sɛmu tonu ni hi sami tonu a yo ɲu o be tomu vo